Roosa värm? No ma ei tiiäq. Naisi, tütärlatsi rõivaq sakõstõ ummaq roosaq. A sis viil tsiga um roosa ja inemise nahk ka tüküs sääne roosa olõma. Midä viil? Ma ei tiiäq, määntsitki roosasit lille ka või-ollaq om. Taivas tõõnõkõrd ka roosatas.